Bueno, ste̱e̱ rí mbóó nekho ñajuun, e̱ste̱e̱, taco idxu̱u̱ xede̱. Taco rúꞌkho̱ kháanxo̱ꞌ nu̱ne̱májánxo̱ꞌ ne̱. Ginii ste̱e̱ nu̱ñi̱í, jaꞌyoo mu̱ñi̱íxo̱ꞌ conseguir, e̱ste̱e̱, idxu̱u̱ xede̱, mí e̱ste̱e̱. Naꞌ, buína̱ nagaꞌ, bueno rí ikháanꞌxo̱ꞌ rá, nu̱jña̱a májánxo̱ꞌ ne̱. Xúgíí, xúgíí, nu̱xpíꞌthá nu̱xpíꞌtháxo̱ꞌ rawuun xe̱de̱ jngó ma̱goo, e̱ste̱e̱, ma̱ga̱jnáa xúgíí rí ju̱ba̱ꞌ rawuu̱n rá. Ste̱e̱, buína̱, buína̱ nu̱jña̱axo̱ꞌ jmí kháanꞌ rá, como na̱ni̱gua̱xo̱ꞌ rí khaꞌo mu̱phoxo̱ꞌ ne̱ rá. Nu̱u̱ nu̱ndáwa̱áxo̱ꞌ limóo rawuu̱n. Mbá xóo kuaꞌnii nu̱jña̱a rawuu̱n, nu̱ndáwa̱áxo̱ꞌ limóo, chájwíin idú jngó ma̱gata̱a xúgíí, xúgíí iyandawoo̱, xúgíí rí ju̱ba̱ꞌ. E̱ꞌ nda̱wa̱á nu̱xpatuáꞌánxo̱ꞌ ná awúun khaa daan, ma̱jmaa ga̱jma̱á rá, mbá cubeta iya, nu̱xpa̱tuáꞌánxo̱ꞌ ne̱ rá, na̱ndáwa̱áxo̱ꞌ ne̱ inúu khaa iná gíñá, nu̱ndáwa̱áxo̱ꞌ ne̱ khaa inúu xndúdiin, mbá khaa ee ajo rá, e̱ste̱e̱, mí idú, nu̱ndáwa̱áꞌ. Naꞌga ne̱, jngó buína̱, buína̱ mi̱ga̱ ndasko̱ꞌ mi̱ga̱ ne̱ rá. Nu̱ndáwa̱áxo̱ꞌ, ste̱e̱, nu̱gíꞌ nu̱gíꞌmaxo̱ꞌ mbá bolsa rawuun daan, nu̱ríguxo̱ꞌ tapa, buína̱, buína̱, buína̱ nu̱ruga̱axo̱ꞌ rá. Na̱xkráꞌáá ne̱ rá, por ejemplo, más o menos, e̱ste̱, naꞌga̱ ne̱, buína̱, buína̱ me̱khoo ne̱, naꞌga̱ ne̱ com mbá cinco seis horas. Mí ste̱e̱, ndóo yáá nagájna̱á ne̱ rá, ste̱e̱, nu̱ríxa̱aꞌxo̱ꞌ xúgíí nu̱ríya̱aꞌxo̱ꞌ, nu̱ñi̱íxo̱ꞌ seleccionar xúgíí ikhaa xuwi, nu̱ríya̱aꞌxo̱ꞌ etso̱ ñúꞌún. E̱ste̱e̱, xuwi rá nu̱chi̱kúxo̱ꞌ, dependiendo tsáa nandoo ra̱jwi̱in xede̱, tsáa nandoo, e̱ste̱e̱, e̱ste̱e̱, iduu̱, tsáa nandoo, e̱ste̱e̱ Este̱e̱, ti- mbaꞌa inii xóo tipo puro xuwi, jngóo nu̱ñi̱íxo̱ꞌ selecionar ne̱ rá. E̱ste̱e̱, no̱ne̱xo̱ꞌ khaa, nu̱chi̱kú, nu̱chi̱kú makaxo̱ꞌ ne̱ rá. Ste̱e̱, pero ndu̱ꞌyáxo̱ꞌ khaa dxájuu ne̱, por ejemplo, limón nu̱ndáwa̱áxo̱ꞌ taco rá. Mágá khue̱ na̱ka̱ inuu ne̱ rá. Ste̱e̱ cebolla, kha mágá, mí ikhaa cilantro. Nu̱chi̱kú makaxo̱ꞌ cilantro, mí ikhaa cilantro jmí mágá, e̱ste̱e̱ jngó ma̱ꞌga ma̱ꞌñuu acompañar khaa taco ikhaa. Mí, e̱ste̱e̱, nu̱ñi̱í no̱ne̱xo̱ꞌ khaa g <hesitation> a lakiin. G <hesitation> a, ste̱e̱, más o menos mbá xóo naꞌñuu caber khaa ná a̱kui̱in ñawáanꞌ. Chakiin ne̱ no̱ne̱xo̱ꞌ khaa, mí e̱ste̱e̱, naꞌgo̱ꞌ mangaa, ste̱e̱, no̱ne̱xo̱ꞌ kháanꞌ máꞌxo̱ꞌ none̱xo̱ꞌ, naꞌgo̱ꞌ inuu ikhaa i̱fi̱í. E̱ste̱e̱, mbá xó wáxe̱ khaa g <hesitation> a rá, ndu̱ya̱xo̱ꞌ g <hesitation> a rá, nu̱ríguxo̱ꞌ xuwi, depende díí xuwi iyaaꞌ: ra̱jwii̱n, iduu̱, e̱ste̱e̱, puro xuwi mbo̱ꞌ, o surtido máꞌ ne̱ tsí nandaaꞌ. E̱ste̱e̱, nu̱ríguxo̱ꞌ inuu khaa g <hesitation> a, na̱ka̱ khaa naꞌñuu acompañar ne̱ khaa jma̱á mágá, mí cilantro. Ya e̱ste̱e̱, pero mangaa ma̱tha̱ne̱ májáanꞌ mbá khaa, e̱ste̱e̱, no̱ne̱májánxo̱ꞌ ikháanꞌxo̱ꞌ khaa mb salsa, salsa ra̱mbo̱ maxa. Na̱ka̱ khaa salsa rúꞌkhue̱n rá. E̱ste̱e̱, mm ra̱mbo̱ maxa, casi como medio kilo más o menos rí no̱ne̱májánxo̱ꞌ kháanꞌxo̱ꞌ rá. E̱ste̱e̱, na̱ka̱ máꞌ khaa ra̱mbo̱ maxa, nu̱ndáwáaꞌxo̱ꞌ mágá, duun, casi mbá cuarto duun. E̱ste̱e̱, mbá atsú thi khaa iñuu khaa ajo. Nu̱ne̱májánxo̱ꞌ na̱ꞌga̱, na̱ꞌga̱ ekhaa. Xúgíí rúꞌkhue̱n rá, nune̱xo̱ májánxo̱ꞌ khaa sálso̱o̱ mangaa. Rúꞌkhue̱n naꞌñuu acompañar khaa rí taco rí, e̱ste̱e̱, naphóxo̱ꞌ ikháanꞌxo̱ꞌ.